هلا والله إيشلونش شخبارك؟ انا أسمي أحمد ،سعيد والله بالتعرف عليك، هاي الحفلة وايد حلوة ، شرايك أنت فيها؟ تعجبك الأجواء؟ وين تسكن؟ وين تقيم حالياً؟ شو تشتغل؟ إن شاء الله أجيت الحفلة لوحدك ولا معك حد من أصدجائك هون عشان تنبسطوا بالحفلة مع بعض ؟